La tradición más anombrá que tienin pallí es la del té alas cincu la tardi. Paquí te huera dichu palas cincu peru si ellus izin las cincu sonin las cincu, porqu'izin que sonin mu téntigus. Total, que pa ellus es comu una cerimonia. Pa angunas partis es comu l'zin tamién ala cena. I essu que el té lo truxun dela India i de China, peru lo án hechu cosa propia. Güenu, alogu tamién guian del otru lau, pola esquierda, ya ves tú!